A ka sabati daamiŋ, a ka sabati daamiŋ a ka jaloo laa wo le to, parisek niŋ a maŋ sabati dulaa soto a buka jaloo laa jee. Niŋasabati dulaa to rek a be liberite soto laa a be jaloo laa jee.